Alfanu jiba famara e sarla jins, kanjum woni watuuki kayaaji famari e nder, ngam so ɗi majji, ngam so ɗi majja e jiba mannga. Kama ba makulliyel, kayi waya ko wiyeete sim kad e rezawa ko bataal.